Noruega pegua retako kuaretako jae ïruva tëtareta jaema jaereta ou iyarete jaeko tekovere jare oyapo reta iyarete ikatuapeno jaereta vikin vikingo jei supe retano oyapo oyapo reta jae diesisiete de mayo mboromboetejare guɨnoireta medio ambientere